في يوم من الأيام كانت هناك شجرة وسط غابة كثيفة تهمس لمن يقترب منها قصص عن الماضي ،والأسرار اللي تحملها الرياح، ذات يوم إقترب منها طفل فضولي ،وأستمع بتركيز وأخبرته الشجرة عن كنز مخبأ تحت جذورها، لكنة ليس ذهبا، بل صندوق مليان برسائل الحب والأمل من أجيال مضت.